To nɚn yau nɚsɚ kêê koɓaa a puttààdiwa kɚi kààê yi tiri ete har ete yi tom ma kwaborito maabirilisiya a puttààɗiwa domin mee miniu sɚ wɚrsɚ ɓàà ɓàà yi yabi yabto ɓààwa yau kɚ ngɚ kaa ngɚ tom winee eteya mee ngɚ ma ɓààra ngɚ kaa ngɚ tom wine eteyara, waso mee ngɚ ma ɓàà duk yaa ngɚ yarsɚsɚya mee yi woa naniyà kɚ ngaa yara kɚi wo, mee yi wonɚ ngaa kemei ɓaa ka nɚ yau nɚ ngɚ n dubu nab mee ngɚ nasɚ dubu nab nɚ kɚi kàà y ikon o, ki yaa ken naa ngo ngɚ dɚlɚ tɚnte ngɚ nɚn sɚk ɓaa ham yààyǒ bɚna, edsiyi ki yi mon ma monee yi ko yi sɚkɚ, kɚ ngɚ kàà ngɚ yar ate ke dɚm ka nɚ yau nɚ haa honta fa, to eɗsiyi kɚ yi nii, kɚ yaa nii wà ki yi too bɚ lab ɓisa yi fada ko yi haa honts, ki yi haa honta minda kwanyto yadda kɚ ngaa kàà ma u kɚ ngan mar hitowa, so ka gani ɓààɓɚngga ɓààɓɚ ngga ma yi to ngɚ har ma yalla kaa ti ete ngaa wini yi givanga wiyaa nganiyà, mee win ete yin won gwanggɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ sɚkɚ mee ɓààɓɚngga. Yin kàà yi ngɚ wil weɗa ɗɚta bol-ɓol ɓol-ɓol ɗomin ɓàà waaso ki yi kàà yi ngɚ ti, autone ma meeyin yau mee nga taa, mee yi sengge ngɚ yi ngɚ wɚrɚ ngɚ ma kobaa kɚnɚ, autonesiyi ma ngɚ kongra fa, ngɚ kongra, ngɚ konggaa mara autonesiyi ra domin dahli nɚ kêê sɚ mee ngɚ kongraya rau domin yi wɚrɚn ngɚ ma oɓaa, obaasɚngga sɚsa ki yi ti yi ngɚ bɚd kawai, koɓaa sɚsa ka kàà a ti ko ka ndɚ yàmni bɚ kêê sɚ sɚɓa kɚi on mee êê domin mee miniu koɓaa sɚsa ki yi kàà ya wini yaa wo gwang a ngani, kɚi kàà yi win i kowane ete a puttààdiwa yi wo goranga wiiyan ngani don koɓaa sɚsa kɚr kàà yi win kong, kɚ yi kàà yi win kowa koyàmni ki yi kàà yaa wini mee wo yi wɚrɚ bɚ kɚ ngaa sa naba. Kiyi kàà yi hiiyàà siiba’usu, ki yaa hiiyàà siiba’ usuwa domin ki yaa sɚk tinima ma siyo domin mee ɗa manga ko ngɚ ɗaru ko ngɚ to waya mad kɚ ngɚ yar ete mad ngo ngɚ nɚ kêê ɓaayi wo, mee ngɚ timi ete nɚ ko kuma wayasiyo ee keme baa ngawo, mee keme ngɚ yarsɚ yara ki yi woa take mee yi wonɚ ngaa kim kai ka nɚn yau nɚ ngɚ na bàà kob ko ngêkelek wai kongɚ nɚn sɚk handa kɚnarson, eɗsiyi wa yi kir kirra fa, kɚi ni kawo ko yi ngɚ sɚk bɚsɚba mee yi ko yi sɚk yi pede nɚ ki yaa baarɚ yaa wowa ki yi wo yi ngɚ keme kai koɓaa ngɚ nanɚsa nɚ sɚk bɚkaba nɚ peɗen Amma nɚn yau mee ngɚ nɚ sokɚ koɓaa ngêkelek, to mee keme nga sokɚ kobaa kɚ ngɚ kàà sokɚ to yau ngɚ wɚrsɚ koɓaasɚngga ki yi yar ɓeta ɓol-ɓol-ɓol-ɓol u ka yaa ngɚ ma’à mee kɚi woa wiiyaa ngnirawaa mara koɓaara kawai koyàmni ki yi woa wiiyaa ngani ko ka ndɚ kubu, ko ka ndɚ jauro ko ndɚ hakimi kai ko ndɚ yàmni mee ngɚ yau mee kɚ ngaa yara a wiiyas ngani nɚ mara kobaa sɚra kɚ ngaa yara yi wo a wii yaa ngani. Io nɚn yau nɚ ngɚ keme mara koɓaara, mara koɓaara koɓaa yi rigaa yi kɚau puttààdiwan kobaa, mee ssem kobaara ngɚ maa ngɚ yar ete kawai yi woa wiiyas nganira, amma mee ngɚ ma kobaa kɚ ngɚ yar kowane ete yi woa wiiyaa ngani, mee ngɚ yarsɚ nɚ bɚ kêê sɚsɚɓa yi kura mee ngɚ kêêsɚ mee ngo ngɚ nɚ pa mbɚràà kɚi ma dɚda kar kar ko yi pa mbɚràà, ngo ngɚ kêê ɓaa yi nɚ bad yaro ko ngɚ nasɚ koɓanra ma edsiyi ki yi ko yi bad yaro mee bad ngɚ yaro nɚ, minda yi too bɚ tabɓɚngga yaa tadaa ham yi kosɚɓa, mee yi konɚ, ko ka ngɚ timi sɚ mee auya ngo yola mana ngɚ nɚ woma bɚɓa siyo kiyi fad kawai domin mee miniu koɓaa sɚngga sɚsa yi tisɚ sase har ki yaa nii ɗiga kiro minda yi nii har yi fad yola domin yin yau yi ngɚ kung timira’ ngɚ timirasɚra domin mee miniu don kobaa sɚngga ngɚ nasɚsɚ sɚra kaa ti Har yi koa ham yin yusɚba, har yi loo yi kangga so nɚn yau nɚsɚ keme mara koba bara ki yi kàà yi win winee ma yàmni a kala a ngani domin yin yau mee yi taa ɓaa, so mee ngɚn yau mee ngɚ fom kuɗa fiding ma beta to mee ngɚ ma koɓaa ko yamni kɚ ngaa yara, yaa ngɚ yarsɚsɚya ɚ nga timaa ham yi tɚɚ ngɚsɚba, ko ngaa waso mee ngɚ yau kɚ ngɚ fɚk yààyǒwààgu ma to a rɚk yààyǒwààgo kɚ ngɚ kàà ngɚ hik kààma ngɚ ti ta wa kɚ ngɚ tor taba ngɚ dangrɚ, kɚ ngaa too tasa ngɚ dang rɚ wa, kɚ ngɚ kàà ngɚ hiki, ɓaatan mààn màà tasa ra-rab, bata tatɚn tatɚn baata kurum kurum, ɓaata wonon wonon kɚ ɓɚ kàà saa ma ɚda ɓaa-faɗ yaa ko ka keme tirin rɚk dubu rab-rab ko dubu ta tɚo ko nga yadda ko kieman rɚksɚ dubu wonon siya kɚ bɚ kàà baa fada ko ɓɚ ngɚ sɚk tinima yàà kɚ ɓɚ ngɚ sɚk tinima yààwa mee peɗɚ nɚ kɚ baa wowa ɓɚ malan mee, mee ɓɚ sɚk ngɚ tinima yààwà mee peɗɚ nɚ kɚ baa wowa ɓɚ malan mee,. ee ɓɚ sɚk ngɚ tinima nɚ kɚ ɓɚ taa ɓàà to mee ɓɚ wonɚ ngɚ haa ɓàà wààgo a ngɚ rɚk tasa mininiu? Wàno nɚ rɚk tasa kurun ngɚ haa ɓaaɓisa ɓaa tasa kurunb isa nga na, wààgo kau ngɚ rɚk tasa wiriniu wano nɚ rɚk tass wonon, ngɚ haa bàà tasa won onɓa, wààgo kau wàno nɚ rɚk tasa rab, ngɚ haa ɓaa tasa rabba, wààgo kau ngɚ tasa wirinin wànɚ nɚ rɚk tasa tatɚn, ngɚ haa bàà tasa tatɚnɓa, wààgo kau nyɚ kàà ngɚ fidinggɚu to wààgo mee ngɚ rɚk tasa wirini har yi koa ham hɚ ɓàà ɓɚngga to siyo ngɚ wan ɓeta wirinin a wiiya nganiu ɓɚ taa yabto so mee ngɚ ngɚ ma koɓaa kobaa kam ki yi wal bɚkara a puttààdiwa koɓaa yin kàà yi yar bɚ ngɚ malà mee ka woa wiiyàs nganiraba ngɚ hoo won, ko nga yadda nɚn kansɚn kan gawasoya maa har timii mee sim ndɚ mara koɓora ra ate ke yi nii mɚb-mɚb-mɚb yi woa ngani har yi keme yin yau mei yin yau, mee yi kara kan mɚra inga a bɚ mara puttààd wa yin fadsɚnfadirara, so mee ngɚ ma koɓaa kɚ ngɚ kàà ngɚ timi ete aham ngɚ ham ngɚ kura mee ban ko kɚnso ra ɓa, kɚ ngɚ kàà ngɚ aha mete yi ko kobo kam yi bisi ete, baa bisaa kobera, ai, tomtomni ɓaa bisaa koɓo mu domin kobo suwa rau yin kààyi yar yaa yi tɚɚ ngɚsɚya ngaa timas a ham yi tɚɚ ngɚsɚbaya domin yi ko ko yi ngɚ sɚk ɓɚ tɚɚ ngɚsɚɓa domin yin yau mee ete yi ko yi ngɚ sɚk bɚkaba nɚ, kobaa sɚsa kɚ ngɚ ngaa na domin ki yaa kura yabto maa biri lisiwa, ko kuma yi ko ko yaa tiri bɚ bɚ tɚɚsɚsɚba ate yi kosaa lumu koyaa tiri lakta, ate yi kosa lumu ko ɓaa kad tiita ma ɓaata, ate yi kosaa lumu, mee ko yaa se kweeta. k kawai, mee ko yaase kwêêta nɚ yaa war for baata kɚ ɓaa ko durna yi kee sikaane nɚ war mana. Niina ma kaka nɚ wona lumun nɚ wosaa lumuwa ngaa koɓas nɚ toɗsɚwa, ɓaa yi yar nɚ nɚ sɚksɚ tinima, nɚ sɚksɚsɚ tinimawa bàà yi nanɚ maa pɚ naa woa lumu, nɚ wosaa humuwà nɚ wo nɚ toɗ-toɗo-nɚ toɗsɚwa wa bɚ bàà pee nɚsbawa, pee nɚ ngêkelek wata pee nɚ kwang ra, pee nɚ bukra fiding wa buk fiding kɚ nɚ nakɚn daa lab baabangga daa o ɗuru so wà nɚn yau ngɚ kemei koɓo ki kàà yi ngɚ wini yi ngɚ tiyas ham ɓaa pɚta ma’àworaba so wà nɚn nɚsɚ kemei ndɚ nii, koɓaasɚngga ki yi ngɚti ngɚ win hana yà mni yi kaɗaa kala ngani kit as yabto manbiriwa, so wa nɚn kii koɓaa ki yi kàà yi yàmm ma yamni ma amin yi woa kala ngani domin mee miniu kobas yin kàà yi ngɚ ti ngɚ ka tas coutone, yi kàà yi ti ngɚ koa police, yi kàà yi ngɚ ti yi koa soja yi kàà yi ngɚ ti ko makaranta ma ngɚ ko’o ngaa pu makaranta nga ngɚ ped yab kobaa yi yab a ko kani so ndɚ ni ndɚ kɚr kobaa da taa yabto maabiri yààdewa so kɚnɚ tɚng mara a hamsɚba mee koyàmni yi nii mee kobaa ki yi kàà yi yar ko yainni-ma ya’mni.